مرحبا <hesitation> ابي أسأل عن أقرب police station لأني مو من هون و <hesitation> صارت معي مشكلة وايد <hesitation> كبيرة ضاعت كل أوراقي المهمة <hesitation> جواز السفر حقي ال <hesitation> مصاري بطاقاتي الائتمأنية وابي <hesitation> أقدم شكوى و <hesitation> منشان أشوف وش-وش راح يصير وكيف القاهم.